Izaho drako andeha han̈ano vakansy hely e, andeha an̈ivon̈ivo an̈y ndraiky izaho io fa hitanao amin'izay i folera-nakà àby ity, izy ity bôkà kôa tsy mahazo rano matetiky maty, hainao edy hafan̈ana amintsika eto e. Kay tsao fo mba afaka arôzenao izy io izaho tsy eo, ndray in-telo isaka herinandra efa pare edy, mersy e.